Cuisine e leydi Koriya Fombina a anndi nyamunda maɓɓe fuf un ɗun nder ndiyam ɗuɗi ɓe defirta, ɓe defirta cuisine maɓɓe e liɗɗi e faɓi sai ɓe ɓeyda liyorɗum e gene e borkonno, ɓe ɓeyda dow.